<hesitation> Yero akkaju-kajungnge mettai tahang narekko ripatamai ri lalenna kulkas e narekko deq ripatamai ri lalnna kulkas e biasa gangka mi tellungesso yareggi patangesso nappai majaq massuqna rekeng yero deq nawedding le yanre apaq na deq na namadeceng le nasu.